Gne fangaro ahisy ame pizza fantako: ao gne dolongo, gne tamatesy, <hesitation> hena io zash ndre akoho na anign'aomby izy da misy asian'olo frômazy avao koa misy misy lagnisy potikena da misy gne magnisy poavron.